Ciolde, dungu, ciedu, dabude, ŋawde. Ɗii nii woni ɗi tawetee neɗɗo ana waawi hiisaade ley hitaande kaa, wiide ana ngoodi. <hesitation> banngal jooni ka leyɗe Afirik a tawan ɗi kay ɗo hono heertonaade fuu Mali.